Ma se son mase je awai ba ma kpo ora ra orayuwa ma aŋa ma se son baba ma wena acɛ ve a wena ace ve di se aya ma ba son a neke ma cɛ kere mane we cɛ kere bi mase son base nyide ve a ya mama set eme obɔk kaka ma ma set eme obɔk kaka ma aya kaka ma nyi fwabi na ma meko saje alum na kama ma ema aje alum mase kpo owayu maya kama ni we ayama ashe ba ni we aya ma ba aya sa aya ma nyi son oju osak awa cɛcɛ aya ma ze nkema har ma ko mako kaka ma fwo wahala na ma ada buwa ma sa we ace ve koma ace ve di eni koma sa damu ba amade ogacida ni nyi ze shaŋ aya da asu a shaŋ aya ma da su a shaŋ aaya ma da su hari owɛŋa ni ba kpo owɛŋa saba kpo ave aya mo ni pɛr ave achara kina wuu achara achara amɛko aveto ede saka ede sake ve ni pet to ni ma ya v eto soko ni pɛt eni ma ba pepci ma eda nada eni gyi pero oweŋa na gyi sa pɛt ba to har veke aya ma ba son na neka ma a kpɛ ezam awa cece na je mai ambɔ do to mase kpa kpa wa rayuwa ma aŋa ma har make son ma na ma kpɛ ezam nodɛ mase kpo rayuwa awa ce ce ba